اشتغل بوظيفة ما احبها لكن براتب عالي لانه في النهاية الراتب اهو العنصر الأهم يعني في الوظيفة وبعدين يعني انا اقدر انه اسوي يعني شفت كرير و- واغير وظيفة في المستقبل لكن في البدابة يعني- يعني الي توه يدخل سوق العمل افضل انه أي بس يعني يحط في الاعتبار الراتب بعدين بعد يقدر يسوي بزنس خاص فيه